Ɓurani kam ko jogaade suudu defte tawa kala deftere winndaade mbeɗa jogii e diine jogaade nokku kala ko <hesitation> ñeña walla ko desna ina woodi. Ngati ko mi neɗɗo jiɗɗo defte no feewi. Gannde ina keɓoo e defte. Neɗɗo ina waawi yeewtude e defte. Hono defte alanaa kam.